ute ata ute eme eme naa sua leso hia ngaceng meloy jading ga eme weli ute tite lansung pandee kat agu lanngsung hang asi kole naa- naa ute ata ngoeng dakun lute wortel ai ute wortel hitu ngaceng kut pande diaa mata kud ngaceng lelo lelo apa kaut kut dia mata kole terang aku kole selama selama kulia cee jogja toema danga hang ute selama kulia ai one mbaru danong selama one baru danong sering hang ute cee jogja ce jogja hot ngoo keta ga jarang hang ute.